اكتر لعبة كنت بحبها زمان وانا صغيرة كنت بحب اجيب عرايس باربي والعرايس دي وإن أنا افصلهم لبس وان أنا اعملهم حياة كده وان هما بيخرجو ويتفسحو ويعملو لبس ويروحو يشترو لبس اكنهم عايشين زينا بالظبط